Minnyim mbrj wosi sesa kaar anaa ''cycle'' biara ne ''tyre'', ntsi sj biribi djm to me a, adze a mebjyj ara nye dj, mebjfrj obi a cwc ho nyimdzee ma wcaba abc boa me. Na sj onnkotum aba so a, mebjdan egya esi hc na m'atoa m'akwantu do, ekyir no nna ma ma obi abjyj ama me.